Hoi na mina zaitun suluk telu dosa suluk esa teh suluk esa masik no lada pas pas tambah no madu fananak.